מן אفضל טריקּה לבּדאא אלנהאר דִיַאלִי היאא כּאנפִיק בכּרי נבּדא אליום בשׁוּיַא דִיַאל אלתאַאַמּול ושׁוּיַא דִיַאל אלדֻּעאא בעדהא כּנמארס שׁוּיַא דִיַאל אלתמארין אלריָאדִיַה ושד אלעצ׳לה ותנשִׁיט אלגִסֶם בעדהא כּנקּצִי ווקת מעא כּאס דִיַאל אלקּהוה ושי כּתאב ומוג׳רּד אלתפכִּיר פאלאמור אללי ח׳אסני נדִירהא והאד׳ אלרוטִין כּאיְחְלִינִי נבּדא אליום בחִיוִיַה ודִהֶן צַאפִי.